Баъзе ҳайвонот дар ҷаҳон ҳамчун аз ҳама зирак ва боақл шинохта шудаанд. Масалан, делфинҳо қобилияти муошират ва ҳамкорӣ доранд, ҳатто баъзан якдигарро ном мегиранд. Шимпанзеҳо метавонанд асбоб созанд ва муаммо ҳал кунанд. Филҳо низ бо хотираи аҷиб ва эҳсоси амиқи иҷтимоӣ шинохта шудаанд. Ин ҳайвонот нишон медиҳанд, ки зиракии ҳақиқӣ танҳо ба инсон хос нест.